कालीन का गलीचा भी कहो जात है यह फर्श को ढकने के लिए इस्तेमाल होता है। यह एक भारी कपड़ा होत है। याके कई फायदे होते हैं। कालीन कठोर सतह की तुलना में ज्यादा शांत होता। कालीन गर्मी प्रदान करत ह। कालीन जल्दी मैला नहीं होता है। कालीन गर्मी को रोकता है। कालीन खिड़कियाँ दरवाजे से आने वाली बड़ी आवाज़ को दबाने में भी मदद करता है। कालीन चलने दौड़ने और होने वाले शोर को भी बहुत कम कर देता है।